Zaho aloha la benoky mianatsy mititiky gitara satria igny mba moramora enara sady mbo tsy mi- tsy mila courant ety eroa fa gitara iny, afaky indesinao ze tianao hombà titinao mbamy lala iny avao.